عادت لا أتظاهر بأني لم أرى أحدا إذا أردت ألا أتحدث مع أحد أتركه وأذهب بعيدا، أما إذا أردت أن أتحدث معه فأذهب إليه وأصافحه وأتحدث معه بطلاقةد لا أريد أن أكون مراعيا.